إذا كان عندي خيار، بختار جدرة الاختفاء، هالجدرة بتخليني أجدر أكون في أي مكان وأشوف الأحداث بدون ما أحد ينتبه لي، أحب أعيش تجارب مختلفة وأحياناً الاختفاء يكون مفيد في بعض المواجف، كمان بجدر أساعد الناس دون ما يشوفوني، وهذا راح يعطيني فرصة للجيام بأعمال الخير.